Um kekanen toro sumehat um beren ta yaai sio rimae. un kekanen un temantes- temantes ti'i memang tu toro sumehat um beren ta. tu siwon talako douna kerengan douna enta tuwo tu serowo penta ado memang ku <hesitation> sakuman nitu memang kua nera ado kinedupaanos pemosanan. sa kita makan no u pakuan u dino daan karengan mantu peen mana apa maan tu peen man cekalang, roa, ado sadino nang karengan ti'i memang tu. odo memang tu sedap rinae. wo nenaan p enkekanen wedina um akar kuning, odo nitu koman memang tu toro <hesitation> ei leos um beren ta yaai. akar kuning ti'i. tu siwon talako can tamalako tu odo memang komang sedap pong kumanta. wo nenaan pe kesina un kekanen esa um pakuan nera punti raja. um punti raja ti koman, memang tu pakenan man mata dei padutuun tu sa tu peleleos tamberenta kanen ta mata tu mulai mbo endo akat wengi toro kuman punti raja. nu punti raja ti'i leos sedang se rinte se undang kewengi setare winatou wai toro kuman punti raja. punti raja ti'i toro kanenan ne rinte tu'a wayat tatoro kuman punti raja